Ntaka nteyu tradicional ja ka iyo ntá ñuú ñuú ka ku mole negro jin ntujá te yuka ku jainna mole jin ntujá te ja ka saá prop preparar ku ka cho'ó kuñu nani kuñu kú, kuñu kuchi, kuñu stiki, kuñu chuún, te ntute jisó kanta sa'a molé te ntuja chi kas neé jiso nuni tun taku te a ntaku kastneé tu no tu ntuja te a ntuja te ka ntasketa'an jin molé yuan te ku in nteyu mole ntuja jin mole tradicional ma ñuú san antonio sinicahua.